Gu'n nak gu'n ndzun yu felisidad x̱i'k nak ogar chenná, nter familia chennu c̲h̲u'nn konoser dios gunugana siempre yu felisidad abese zi'd problema zi'd pero lë'nu c̲h̲ap konfians dios y dios xtedzu ic̲h̲ësa gu'n lë'nu mban komo x̱i'k xne' xti'dz dios